Ny fananaovana smoothie ah, <noise> alainao voankazo de voankazo io longany sasanao madio sara, de avy akeo tititehinao majinijinika zareo, de alainao mixer de afangaronao ao koà voankazo mban'ny yaôrta, de rehefa voafanaro ao koa zareo ah, de mixenao amizegny, de rehefa vita mifangaro tsara zareo ah, de aleinao ah vera madio sara de vita igny, de ataonao anaty vera madio sara smoothie ah, de vita ny smoothie!